جہاز اک وڈی کشتی ورگا ہے، جڑا او دکھائی دیندا کہ پانی اتے تیر دا کیونکہ اس دا کار او اس طرح بنایا جاندا ہے کہ او پانی وچ ڈوبے گا۔ جے میں اک پلاسٹک دی خالی بوتل پانی وچ تیر دی دکھائے گی، اوسے طرح جڑا جہاز ہے او وی پانی وچ تیر دا جڑا اپنوں دکھائی دیندا ہے۔ جہاز نوں چلاؤن لئی جڑے بہت وڈے وڈے انجن لگے ہوندے ہیں تے اک وڈا پنکھا وی ہوندا جڑا کم کرے گا، جہاز نوں چلاؤن لئی اس وڈے پنکھے نیں جڑے کم کریں گے۔ تیزہ دا ہون وڈا پنکھا ہووے گا، بہت پانی نوں پچھے والے نوں دھک دے گا، توں تینوں پچھے والے نوں پانی نوں دھک دے گا، تو آٹومیٹک جہاز اگے بڑھ دے گا چل جاندا۔ اس طرح جہاز تیر دا ہے گا تے اپنے کرکے اے گی، وارث ہووے گا، تے انجن دی سہتا نال پانی جڑا ہون پچھے ٹکڑاں چلا جاندا ہے۔